ʻO kekahi mea hoihoi no ka mōʻaukala o ʻĪnia ʻo ia hoʻi ke kipa ʻana o ka mōʻī ʻo Kalākaua i kēlā ʻāina. Ua hoʻoholo ʻo Kalākaua e kūʻai i nā moku, a e holo moku ʻo ia a puni ka honua no ke kipa ʻana i nā ʻāina like ʻole. A ʻo ʻĪnia kekahi o nā wahi āna i hele ai. Ua palapala ʻia kēia huakaʻi i ʻĪnia ma kekahi mele i kapa ʻia ʻo Ka Momi.